Mebɛpɛ dɛ mebɛtsena wiadze a atowerɛnkyɛm biara nnkͻ do wͻ mu kyɛn dɛ mebɛtsena wiadze a bͻn biara nnkͻ do wͻ mu. Siantsir nye dɛ, bͻn bͻkͻ do a, nna ofi nyimpa bi a wͻayɛ n'adwen dɛ ͻbɛma dɛm adze no aba na mbom atowerɛnkyem dze, obiara nnhu beebi ofi na osi so a, nkwa a yɛsɛɛ na egyapadze a ͻsɛɛ no, ͻyɛɛ nna ͻdͻͻso ntsi mebɛpɛ dɛ mebɛtsena wiadze a atowerɛnkyɛm biara nnkͻ do wͻ mu.